באלניסבה לשרס אלעאדי, שחל כיינפ’ק עלא אלטע’אם פ אסבוע, היא תכריבא וחד אלף דרהם בין אלף דרהם ותמנמיה דרהם, ו בניסבה לשהריה תقدر תוסל חתה לארבעה אלף דרהם.